بكون سيئة في وظيفة تتطلب مني العمل تحت ضغط كبير، الفترات الطويلة مثل مثلا مجال المبيعات صعبة، ولانها تتطلب جهد تركيز يعني جهد كبير، لكن الافضل وانا افضل الاجواء الهادئة والتركيز على الجودة، بدل ما اركز على التنافس المستمر.